Los Paísis Baxus sonin un país con una climi templá por mé d'estal arrenti mesmu del mari del norti. Tamién tien la infrugencia dela corrienti del golfu enque las canalis sí que s'encongelan i por essu es que sonin los mejoris del mundu en patineandu, porque deprendin enas canalis mentris que están encongelás. La climi devi de sel güena, enque'l cielu estea açuñau i estea la orilla lloviosa a caiquandu, porque es el país con más densidá de puebración de toa Uropa, assinqueal... algu tien Olanda. Güenu, Olanda no, qu'ogañu es Paísis Baxus.